<hesitation> A' b'a'ax tu'ux kuluk'sikoo' tak'in ukänäntikoo' utak'in mak a'lo' <hesitation> ukuuchil tu'ux kuluk'sib'il kitak'in, a'lo' ma' yan ti tulakal kajil yan tu'ux ku yan yaab' meyaj, yan yaab' mak kuk'ab'etkuntik a'lo' kuluk'sik a' tak'in ku- ukänäntik kutz'iktech <hesitation> p'ax la'ayti' ku- kumäntik tech tak'in yan a' b'o'tik ti'ij etel ub'a'ax kunaal a' tak'in kutz'ajb'iltech a'lo' junp'eel kuya'likoo' ti kastiya banco a' nukul kuluk'sib'il tak'in,